चीन ऊ मौसम बहुत विविध निच, हदौ ईद विशाल देश <hesitation> तौ। दवा अलग अलग जलवायु क्षेत्र निच, चीन ऊ विभिन्न शहरों मौसम अलग अलग निच। दवा बीजिंगो ठंडा रंग शुष्क मौसम निच, जबकि ग्वांगझोउ गर्म रंग आर्द्र मौसम निच। चीन ऊ चार मुख्य मौसम निच। वसंत, ग्रीष्म, शरद, और शीतकालीन, वसंत मार्च ओ मई स तंग निच। जब तापमान धीरे धीरे बढ़ेच ऐ पेड़ पौधे हरेभरे निच। <noise> ग्रीष्म जून ओ अगस्त स तंग निच, दवा तापमान अधिक निच। <noise> वर्षा अधिक बच्च। शरद सितंबरऔ <noise> नवंबर निच, दवा तापमान धीरे धीरे कम हाचिद दवा पेड़ पौधे पीग रंग शवीग हाचिद। शीतकालीन दिसंबर फरवरी स तंग निच, दवा तापमान कम निच बर्फबारी ली हाचिद। चीन ऊ मौसम ऊ जानकारी प्राप्त लानमो कई ऑनलाइन संसाधन ली उपलब्ध निच।